أفضل الحر الشديد. لأن <hesitation> تقدر <hesitation> تخفف ملابسك، وتكون في ملابس خفيفه. لكن البرد <hesitation> تحتاج إنه تتحمله، وتلبس ملابس ثقيلة، وتدفى، وتشرب أشياء ساخنة. فا بفضل الحر.